Niasa mafy lay añao tatoato zay an! Nohevitso da mila miala sasatry kely añao; fa rokaky loatsy mety harary avao izañy no fa mbô tohizañao avo ty asa mafinao tiky. Vasa manakory hevitsao amizay faneteñao raha volañiko zay da añao avao aza aloha io.